सौदा ई सच रिंगमा ली ईद आदर्श स्थिति <hesitation> दू आ मा दू। यह वस्विकता ऊ संभव मानिच, हुजू चू कारण नीच, सच्चाई ऊ जटिलता ई पा ता परिस्थितियां खीम ग्याच, सच्चाईया परिस्थितियु निर्भर लांच। दो निपी व्यक्तिगत दृष्टिकोण खीम ग्याच। सच्चाई व्यक्तिगत दृष्टिकोण ऊ अनुभव नीच, प्रभावित लांच। दो निपी भाषा रंग संचार खीम ग्याच, इपा बाधा उत्पन्न ली हचिद। दो निपी मानवीय सीमाए, व्यवहारिक सीमाए ली नीच, सामाजिक रंग संस्कृति दबाव नीच। सौदा ई सच्चा नीमा ली ईद व्यक्ति ऊ आदर्श स्थिति दू। हुजु संभव मानिच, हुजु चू सीमा ऊ, जटिलता ऊ समझेन ग्याच। दो निपी व्यक्ति आनु सच्चाई व्यक्त लांच, दो कोशिश ता वाली लांच।